لو رجعت أسبوع للوراء، بستغل الفرصة باني أزيارة أصدقائي واقضي وقت مع العائلة, وأحاول أغير بعض القرارات اتخذتها أو أتعلم من الأخطاء، ويمكن أسجل بعض اللحظات المهمة وأخذ صور عشان أذكر نفسي بعدين, إني أشوف إذا في شيء مهم فاتني وأقدر أغيره قبل لا يرجع الوقت الحالي.